Achamee chegoo amu chegoo, keyanik iwendi ikei teta, inyoo inyipoo nyikainde maa ikany kokuut akorurio komie akisutu ikany kouryo <hesitation> siluu.